مكان العمل نافذتين تلث نوافذ فقط تلث نوافذ لان مكان العمل عباره عن مكتب صغيغ فما يكون بينو نوافذ كثيغه يعني تلث نوافذ كلش كافي وزيدي هم اما يعني واكيد عملنا يتطلب انو نطلع خارج يمين يساغ يعني ما 24 ساعه بالمكتب احنا